Neha buroma nha beaji mehia ma gwerua nosubaha nja bu nha aji na hia chi nja bwoma ajiweru nu oro awerumnja nu oro ajiga neha na hiaahi ajiga no su iwoi ajiga no suma hamhobula aweru ma ono su osora ajiga neha nosu osoro bwru mesi anutu okwo sa eli oroi iyi ne ncha no kwusa ali oroi ayeji ncha kwosama rimenga ashie wiri ayeji ncha nosu angba a jineri nha hanu hobula aneame ayejincha no kwo aka akwo kwik kai obu monor terayi neke aye ji ncha no kwo akayi nneka nu ncha buro ma owwu ncha nu oro buru oma nhanu nhobuk abane ucha buru ome, owuhu oro.